في أيام، اكتشف طفلا بغرفة لم يكن ما كانش فيها جبل هيكي باب م- مخفي من وراه في خزانة ملابس جديمة، كان وعندها فتحها ولجى نفسه بمكان غريب يشبه الغابة مع اشجار ضخمة وألوان غير مألوفة، بدا يستكشف ويبحث عن طريجة للعودة لغرفته ولجاره مرة آخرى.